muistellaan nyt vähän niitä niitä menneitä aikoja kun tuo Elli kertoi että te täältä Kerkonkoskelta jalan ihan menitte kirkkoonkin
no se oli semmoista kun no niitä aikoja minä nyt paremmin muistan minä muistan niitä me kun lähdettiin aina kirkkoon meitä oli sitten kolme meitä oli kolme neljä tuo Iita Korhonen ja minä Anna Korhonen ja Puttosen Olka ja Laitisen Olka niin me kun lähdettiin aina kirkkoon niin sitä kun lähdettiin - lauantaina lähdettiin - aamusella eli mihin asioille sinäkin aikana kun nyt oltiin sota-aikaa että korttiaikaa niin me kolmen aikana jo oltiin täällä Kerkonkoskella täältä tultu kymmenen kilometriä ja meitä kun - me mentiin ja yhdessä paikassa kun me mentiin sitten jo - oltiin tuolla Samulissa niin pyysivät meitä puimaan syksyllä se oli Mikkolauantai silloinkin pyysivät puimaan meitä niin tuo että tulkaa hyvät emännät puimaan niin sanoivat että ei me mennään kirkkoon että tuota syökää olkinenne jos ette -- että johan ihmiset tänä aikana menevät nyt ihan rippikirkkoihinsakin kun - kesän työtä tekee kesän työtä tekee ja - jono oli niin pitkä sinäkin aikana sota-aikana niin kun oli oli kunnantoimistossa niitä jaettiin niin me oltiin siellä - se oli silloin silloin kahdeksantoista aikana niin kun tultiin niin kun oli kunnantoimistolta postille asti jono ulkona ja siellä me oltiin sitten siellä postilla niin kun me mentiin sitten aamusella jo kun oltiin Rautalammin kirkolta täältä kävelty nyt Kiesimältä onhan täällä nyt tästä - kolmekymmentä kilometriä vähän yli niin sitten tuli siihen toisia emäntiä ja pyysivät niin kun me seisoimme postin edessä niin sanoi niin sanoi tuo tuli että kun minun tarvitsee miehelleni laittaa korttia Jyväskylään ja sinne maitokorttia niin minä sanon että minä että -- päästää hyvät emännät edelle niin minä sanon että en ainakaan minä minulla on kipeä iskiasjalka että en minä jalkani ei ja niin me saatiin ensimmäiseksi kortit ja no sitten kaikki lysti kun mentiin kauppaan niin me sen siellä juteltiin sitten kaikkea että mistä niin sanoivat mistä on nuo emännät jotka tietävät koko maailman - ja koko pitäjän’ asiat ne eivät tunteneet kun minäkään en ollut kun siellä oli semmoisia ihmisiä että kun olin lähtenyt kahdentoista vuoden vanhana maailmalle kaksitoista vuotta täytin kun lähdin isän leivästä niin sitten ne kun ihmeellään sitten sanoi että mistä tuommoiset ihmiset on me jos nyt vähän semmoiset suulaat muijat niin tietäähän ne mitä ne puhuu niin me sanottiin sitten yhdelle kaupan tytölle että tuota se oli täällä Kerkonkoskella ennen niin me sanottiin sitä sanottiin Liha-Iitaksi täällä nimitettiin kun se oli tässä osuuskaupassa me - kyllä me muistetaan kun olet itsekin käynyt siellä että kun poika veneeseen Riitunvirran sillalla kantoi - Riitunvirrasta kantoi kun oli niin paljon vettä että ei päässyt veneeseen kyllä se oli sitten hauskaa mutta sitten että olivat sitten se talon emäntä josta minä jossa asuttiin ennen lapsena me niin kun minä lähdin sitten tuota tuonne maailmalle niin se katsoi ja sitten tuli toinen ja sanoi että no missä on ihmeellä nuo ihmiset niin minä sanoin että luulisi tuon nyt tuntevan kyllä minä niin monta marjatuokkosta olen tuonut ja teki mieleni itsekin itsekin syödä mutta piti vain myydä ja - teille kantaa sekös hämmästyi sitten että no eikö se ole kymmenien vuosien takaa kyllä sitä monta olisi juttua niitä kyllä minä ne muistaisin kun minä osaisin ne
kerrotte vain sitä mukaa kuin tulee muistiin
ja sitten tuota me - lähdettiin tulemaan tänne niin me - oltiin oltiin ihan takaisin täällä Kerkonkoskella eikä jalka painanut niin me oltiin täällä taas täällä täällä Kiesimällä me kolmen aikana oltiin ja yöllä kolmen aikana lähdettiin niin isäntä sanoi Tahvolammen isäntä että tuota mitäs jos olisitte jäänyt kortitta päivän seissyt niin me sanottiin että no niin mutta se on yöllä te tehdä - yhtä hyvä kuin päivälläkin
no olikos te sanoitte että kahdeksantoista vuonna kävitte niitä kortteja hakemassa niinkö
niin
no oliko silloin niin kuin kovasti tiukkaa aikaa täällä
no niin kova tiukka aika oli että tuota minäkin olin kolme päivää ihan syömättä ja minä kyllä lähdin tuolta Savonlinnasta silloin minun vanhin tyttöni oli viiden kuukauden vanha ja tuli junaonnettomuus Pieksämäellä iltasella - Savonlinnasta lähdin tulemaan ja minä olin nuori silloin kaksikymmentäyksi vuotta vanha ja nyt jo on näin paljon ikää niin kun tultiin junassa ja Pieksämäen asemalle niin lapsenkin käärin tuota omaan palttooseen vielä vaikka se oli hyvästi kääritty ja sanotaan se oli huhtikuun kahdeskymmenneskahdeksas päivä ja silloin kun ei teillä ajettu minkäänlaisella - että olisi ajettu noita lumirekeä tai mitään semmoista niin kun minä panin ihan uudet kengät jotka palvelijana ollessa niin palvelijana ollessa apulaisena ollessa se oli piiat silloin sanotaan nyt ihan niin niin oli oli tuota jalassani niin paljaat varpaat oli ennen kuin minä olin täällä Koskenlahdella ja tuossa Eetu Tolmusessa ihan paljaat varpaat oli ne meni tällä välillä ihan puolisääreen oli tuota hyhmää ja lapsi oli sylissä viiden kuukauden vanha lihava tytönpullukka olikin ja kun tuota syömättä vain kolme päivää on niin se on hyvä rahti ja sitten oli minulla kun siellä ei Savonlinnassakaan annettu niin kun siellä olin nälkään kuolla kahdeksantoista kun ei ollut saanut ruokaa kun sen sai korkeintaan kaksi kiloa kaurajauhoja viikossa mutta lapselle kun annettiin niin kuin nyt minulle annettiin ja niin annettiin tuo vehnäjauhoja jo kilo - kilo aina kuukaudessa ja sokeria mutta kun minä en tarvinnut lapselle äidissä oli lapsenruoka niin minulla kun oli siinä kokotalviset lapsen sokerit ja vehnäjauhot ja kaikki vaatteeni mitä nyt on tärkeintä muuta kuin - oli tuo semmoinen kansivakka jossa oli vaatteet ja makuuvaatteet niin ne jäi aivan Suonenjoelle semmoinen että minulla oli siinä viisitoista kiloa siinä eli siinä - sen ainakin - semmoinen suuri juurikori kun oli ennen -- juurikoreja se oli minun käsivarrellani ja semmoinen viiden kuukauden vanha lapsi saalissa ja semmoisissa ja minä tämän nyt on tästä kahdeksantoista -
onhan sitä matkaa Suonenjoelta tulitte
Suonenjoelta Suonenjoelta tähän Koskenlahdelle
onhan siitä yli kaksikymmentä pitkälti
pitkälti onhan tätäkin Rautalammille kahdeksantoista siitä kahdeksantoista yli kolmekymmentä siihen - no kahdeksantoista ja kirkolta kahdeksantoista -
kolmekymmentäkuusi
ja tästä vielä kolmekymmentäkahdeksan kilometriä ja viiden aikana olin kun aamusella lähdin kahdeksan aikana Suonenjoelta niin -- kievarihevosella - ajoin tuonne Karttulan vai - Tervoon mihin niin se -- Karttulaan se - kulki silloin - tästä kautta ei ollut Tervon tietä vielä niin aina näkyi se hevonen kun minä kuljin jalan kun se oli niin huono maantie että ihan puolipolveen hyhmää semmoisia aikoja sitä on eletty
no kun tuolla Vesannolla päin kertovat että silloin kahdeksantoista jotkut söivät sitä semmoista hätäleipääkin söivätkö ne täälläkin
no täällä meidän äiti kuoli äiti kuoli kesäkuun seitsemäs päivä ja viikon - viikon päästä sitten vietiin ja kun - hautaan vietiin viikolla ja meinattiin lähteä että kaikki lapset me nyt kun nuorin veli oli neljän viiden vanha siinä että se viedään sitten kävellään kun mennään Pakarilan koulun rantaan veneellä Koipiniemestä ja tulikin ukonilma niin me Elsan ja vanhin veli niin veivät kahdeksantoista sitten sinne että se on jotakin pahaa tehnyt ja ollut mutta missä lapsena kasvoi ja oli ja pitivät viikon siellä kirkolla tutkittavana niin Korholan Peura oli sanonut ja päästää se viaton poika pois ja se Vanhan Talon vanha isäntä että se ei ole kuin isän kanssa ollut ihan täysissä työssä että se ei ole osallistunut mihinkään ei mihinkään ja vettä satoi ja semmoinen - ukonilma oli kun lähdettiin vähän ennen kolmea tuolta Koipiniemestä tuolla Pienelläniemellä asuttiin silloin ja sieltä kun lähdettiin äitiä hautaamaan ja yksi mummo meidän mummo oli kutsuttu Vaajasalmesta vain äiti sanoi että tuota se pitää kutsua hänen haudalleen mummo että Sohvi kutsukaa se oli äitipuoli mutta se oli meille - todellinen mummo ja - se päivä asettui iltasella kun me tultiin kotiin sitten - tänne Koipiniemeen niin tuolla Kotilaisen luona teki semmoisen takkavitsan jossa kantoi meidän veli kun se pääsikin pois sieltä sille ei tullut mitään kun se oli viaton niin se takkavitsassa kantoi niitä meidän ulsterit pantiin päällekin kun niitä puristeltiin kivien päällä ja koetettiin vääntää niitä hihoja niin minullakin oli huivi oli kuivana sitten - kuivan huivin panin niin se oli rintani alla tässä kuivana ja kaikki vaatteet oli vesimärkänä kun koko yön satoi ja ei päässyt isä eikä päässyt lapset haudalle meitä kaksi vanhinta tyttöä oli ja veli vain kun äiti haudattiin semmoiset oli matkat sinä aikana kahdeksantoista ja minä tein - petäjäjauhosta tein kalakukon silloin lauantaina ei ollut muuta kuin pettua niin kahdeksantoista tuo - kauppias Berg niin se oli isälle hyvä tuttu niin se antoi vähän aina ohrajauhoja niin niitä kourallinen oli niitä ohrajauhoja joita pantiin siihen sehän täytyi panna reunapellille miten kun paljas pettu oli syötävänä mm semmoista oli kahdeksantoista vuodella - nyt oli sota-aika mutta silloin se nälkä oli ei ollut muita kuin pettujauhoja tässä on Kerkonkoskella se on haudassa on nyt sekin mies joka eihän se kaukana tästä olekaan Aukusti Korhonen niin se sanoi eukolleen kun survoivat päivän - noita petäjänkuoria ja sitten pani isoja Kerkonkoskella oli silloin mylly niin se oli semmoinen vitsikäs mies niin se kääntyi sanomaan sitten eukolleen tupaan että ja lestytetäänkö nämä kun otti - petäjänkuorisäkin selkäänsä selkäänsä
no olikos tässä Kerkonkoskella ennen vanhaan semmoinen ruukki
oli minä muistan vielä ihan täydellisesti kun oli tuota tuossa oli se iso kasarmi se oli niin kuin tässä nyt samalla puolella kuin tässä tämä koulu on nyt ja siinä oli se Ville Poikolaisen mökki niin se oli kolmasti muutettu niin siinä oli ruukki ja siinä oli saha ja minun isäni on ollut siinä sahassa - kymmenen vuotta hevosmiehenä ja se oli ensimmäinen kansakoulu tuo mikä on tuossa tuo Järvisen - paikka ja sitten kun nyt minä olin nuori niin semmoisena tyttösenä kun Pakarilassa oli meidän kotikylä siellä syntymäkoti niin isä muutti kun silloin ennen torpparilakia niin kun ne ajettiin pois niin sai lähteä mökeistään vain kävelemään niin isäkin tuli tuohon Jousenlahteen tuohon Peuran talolle mutta minä olin maailmalla minä sitten kun olin jo kolmentoista vanha niin minä tulin ensimmäisenä vuotena en tullut riiviikolle mutta sitten kun olin kaksi vuotta ollut niin sitten riiviikolle tulin se oli se marraskuu ensimmäisestä päivästä seitsemän seitsemän tuota vuorokautta
se oli se vuoden ainoa vapaa
se oli se - vuoden ainoa vapaa minä sitten muutin jo kun olin Juhannusmäellä niin tuota sitä sitä aikaa niin sitten - tuonne Hanhitaipaleeseen ja siellä minä olin neljä vuotta ja sieltä kun ei päässyt muuta kuin silloin marraskuun ensimmäisestä päivästä marraskuun ensimmäisenä päivänä ei lähdetty talo se oli palvelijoiden juhlapäivä veikkonen aamusella ei tarvinnut nousta töihin tuli sijoilliset ja sitten sielunpäivän aamuna lähdettiin kirkolle tultiin kahdeksan meitä oli palvelijoita neljä oli renkiä ja neljä oli meitä piikaa ja minä keittopataa hämmensin - yhdeksäntoista vuotta yhtä mittaa mm mutta riiheen piti kuitenkin nousta joka vuorollaan sitten keitti emäntä että kaksi kun neljä oli naispalvelijaa niin kaksi hoiti karjaa ja sen kahden piti hoitaa karja ja kahden lähteä riiheen ja sitä neljältä lähdettiin ja sitten iltasella sitä vain siinä yhdeksännellä tunnilla selvittiin se oli kahdeksalla hengellä oli kaksi suurta riihtä se oli urakkana puida ja täyttää mm ja kymmeneltä vasta - nukkumaan ja sitten oli vielä minulla iltatiski mutta kaikki tytöt tiskattiin sitten yhdessä ja viisikymmentä lehmää oli navetassa lypsylehmiä nyt ei ole yhtään lehmää
siellä Hanhitaipaleessa
siinä Hanhitaipaleessa mm kaikki ovat kuolleet ja se on ihan tyhjänä
no mitä te teitte sillä riiviikolla kun lähditte kirkolle
niin mitä sitä no sitä ei - kyydittiin kirkolle sitten moottorilla kun ei ollut maanteitä niin - se oli venekyyti sinä aikana mutta minun aikanani isäntä otti moottorin no sitä tuli jokainen hajaantui kotiinsa minäkin lähdin tulemaan sitten tänne - isä oli täällä Peuranhovilla täällä Joutsenlahdessa niin niin tuota minä pyysin yhden vanha mies oli käräjäaika minä sanoi että ettekö te ottaisi kärriinsä kun se oli se marraskuun toinen päivä niin se sanoi että ei hän kun on näin huono keli ja kärri ja paatti no kenen tyttö sinä olet minä sanoin minä olen Joel Heimosen tyttö no jo toki minä otan kun se on meidän vanha renki ja tuo - tuo sitten tuohon mikäs se nyt onkaan tuohon tuohon tuohon kotiinsa ihan tähän neljä kilometriä no nyt kun ei muista tuo vaikka on kävin toissa pyhänäkin siinä Purasessa Vesteriseen ja Vesterinen kun minä lasketin kärristä niin se sanoi ja lunta satoi niin se sanoi että no hyvä ihme olethan sinä saanut tytönkin no se on Joel - no jo on äitinsä näköinen tyttö ja toinen sanoi että on ihan kuin isänsä mutta sitten kun en ollut milloinkaan käynyt vielä täällä isä enkä äidin luona kun ne muutti niin ne pani sen minut tuonne poikansa laittoi sitten kyytiin oikein tuonne - Kangastielle asti ja ja neuvovat tien sitten ja menin tuohon Lahdenpohjaan ja kysyn että kun minä osin Joutsenlahteen menossa niin olet ihan oikealla tiellä niin äiti sanoi että no - tuleehan se mies meren takaa mutta ei tule maan alta kun en kahteen vuoteen ollut käynyt ja semmoinen tytönpara olin niin semmoista se oli se elämä ja se riiviikko kun oli hauska sitten siellä pitivät jotakin lystiä siellä mökeissä sydänmaan mökeissä kun mennään tuonne Koipiniemeen niin niin minun veljen kun Korhosveljeksetkin kun oli kaksi perhettä tuvassa Aukusti Korhosen perhe ja Heimosen perhe olihan niitä ja sitten no kun se oli niin lystiä kun iltasella lähdettiin ja sitten - oli siitä Soppiselta oli taas monta tyttöä ja ja poikaa jotka oli maailmalla ja kaikki oli tullut kotiin riiviikolle ne sytytti sitten kiskovat tuohia ja sytyttivät tuota kepin nenään ja sitten sitä mentiin johonkin mökkiin keittämään kahvia ja riemuittiin siellä semmoisessa kylässä oltiin jos ei ollut kuin yksi kahvikuppi mikä joi savivadista ja semmoinen savikuppi ja mikä vesikauhasta ja mikähän saa lautasia ei ollut olemassakaan jokin savivati ja pannunhatusta sitten juotiin kahvia ja se oli lystiä ja
oliko teillä pelimannitkin mukana siellä
ei milloinkaan peliä oltiin numeroisilla ja niin pois päin ja kuha oli kuljettiin ja eikä sen sen kummempaa semmoista se oli se meidän nuoruus ihan ja palvelusaika
minkälaista peliä se numeroisilla olo oli
no sitä kysyttiin vain näin istuttiin rivissä ja kysyttiin ja hyväisillä ja minä nyt en muista sitä miten se olikaan että -- se numeroisilla olo että se aina se numero sanoi no sitten se pari vaihtui vaan sinä jokin numeron sanoi itse kullakin oli oma numeronsa ja sitten se pari vaihtui no miten sitä pienissä mökeissä siellä oli Syrjälä ja Pappa Hartti ja sitten aina sanottiin kun mentiin Pappaan että tuota no mitenhän sitä mitenkähän sinne Papan tupaan sopii pieni tupa ja olihan meitä kuitenkin parikymmentä nuorta kun oli ovi aukesi ulos niin sanoi no loput on papan porstuassa mutta aukihan se ovi oli ja kaikenlaistahan se oli semmoista silloin
olittekos te tässä Kerkonkoskella jossakin talossa vielä
- olin Palavalahdessa mutta siinä minä en ollut kun minä lähdin pois siitä minä olin tässä Ukonmäessä olin vuoden minä tulin käymään täällä sitten ja Ukonmäessä olin vuoden ja sitten olin olin olin tuolla Palavalahdessa ja sitten minä olin Kenkälässä kolmessa talossa minä olen Kerkonkoskella vain ollut palvelijana en ole ollut muualla minä lähdin minulla oli kun minä tytön kanssa olin niin minulla kun oli se tyttö niin minä olin Ukonmäessä ja ja siinä minun oli hyvä olla ja ja Kenkälässä kanssa mutta huono palkka oli ja sitten tuota minä menin Palavalahteen ja ja siitä kun ei saanut rahaa ollenkaan se talo hävisikin sitten niiltä pojille jäi niin minä lähdin Iisvedelle sitten töihin ja menin sinne leipomoon ja sen kesän olin siellä siellä oli raskas työ se olin leipomossa ihan koko kesän ja sitten tuli syksy ja siellä minä ajattelin että nyt minä lähden pois täältä että kun tulee tuota on niin vaikeata ja tyttöni aloitti jo koulua se toi aina kahvia sinne Peuran tehtaalle ja minä menin sitten Peuraan työhön että minä saan enemmän palkkaa ja minä olin Peurassa työssä niin tuli sitten tuota - jota sanottiin nyt Piimän sahaksi eli - se oli yhtiö mikä se oli semmoinen joka on nytkin vienyt niin mutta se oli Piimä sitä ei sanottu kuin Piimän sahaksi toinen niin minä kävin se on se on raskas tehtävä joka vain seitsemän kuukautta käy - ihan täydellisesti seitsemän kuukautta niin minä kävin työssä että kun minä olin kun ne oli vuorotyöt yöllä - olin tuolla jos olin yöllä Peurassa niin päivällä olin Uudella Sahalla sitä sitten sanottiin Uudeksi Sahaksi ja jos Uudella Sahalla olin päivän niin yö olin Peurassa että se vaihtui ja seitsemän kuukautta minä kävin työssä että en tukkaanikaan en kammannut mitään muuta kuin tuota - pyhänä sitä ei joutanut kun yhdentoista aikana pääsi - niin työstä pois no kun meni asuntoonsa se oli kahdentoista kaksitoista ennen pääsi nukkumaan kuuden aikana saha huusi piti olla toisella sahalla työssä ja minä olen sen työn tehnyt täällä on monta tuossa on tuo Esteri Esterikin se oli siinä ravintolassa tarjoilijana jossa minä olin leipomassa mutta kun se emäntä ei meille olisi antanut mitään kun kuhanpäitä keitti ja sanoi syökää siinä oli sitten niitä - omat tyttäret Senni oli ja Kerttu niin tuota ne aina kun se keitätti niitä niin ne heitti sioille ne oli mukavia tyttöjä mutta vanha emäntä eli niin se ja se ei olisi antanut minun tytölle ruokaa ollenkaan mutta eihän koti varasta pidä syöttihän ne tytötkin sen sitten tulin tänne Kerkolle ja menin tuonne Kenkälään sitten palvelijaksi nyt ja ja vieläpä sitten menin naimisiinkin sitten tulevana syksynä ja siitä kului neljäkymmentä vuotta on ja nyt on
on siitä aikaa jo
siitä on nyt jo enemmän minä olen kaksi ja puoli vuotta on Aukusti ollut haudassa
no te täällä äsken sanotte siitä Hanhitaipaleesta että te siellä aina kävitte riihellä niin kertokaapa vähän siitä riihitouhusta kun se on ennen ollut niin hankalaa semmoista
siellähän oli lysti olla siellä riihellä ai hyvä ihme no kun aamusella mentiin riiheen varhain no tietysti sitä siellä puitiin ja telmittiin ja sitten kahdeksan aikana syötiin ja sitten taas pienet ruokalevot ja sitten ja kun ensimmäinen riihi saatiin niin ensimmäisessä riihessä ne lyhteet puiduksi ne oli hirveän suuria riihiä kaksi pui kaksi puisti ja - se oli kaksi pui ja kaksi puisti ja kaksi rappasi se on kuusi ja sitoja ja mustalainen
mitäs se mustalainen
mustalainen pani lyhteet alle rukiita puidessa ne pani se pani lyhteet alle ja kaksi pui ja kaksi puisti ja se oli aina sitten ne ne lujimmat sitten kun siellä oli poikasiakin niin ne oli puimassa sitten kun - noita suvitoukoa puitiin niin ne pantiin tuota pystyyn pystyyn ylään kun ahdettiin lyhteet niin ne oli ne lyhteet sitten näin näin että ne pantiin seinää vasten ja ihan pystyyn ja kun se puidaan kuiva niin varstoilla puitiin niin se turpoaa ja sitten ne käännettiin ja sitten puistettiin ja kannettiin sitten vintille - tuon korkeat rappuset joka puisti sillä oli itse kullakin juonissa niin se puhdisti ja kantoi sitten sinne masinmökin päälle ja sitten kun saatiin ensimmäinen riihi puiduksi ja ja puistetuksi ja selväksi niin toista toiset sitten tuota kun ne oli täytettävänä ja - toinen riihi kun puitiin ja saatiin siitä oljet ulos jos oli mitäpä viljaa oli niin tuota sitten lähti rengit vedättämään lyhteitä ja täyttämään sitä toista ja sitten se masinoiminen raskaat masiinat oli kaksi henkeä niitä pyöritti niin se kun oli se masiina yksi masiinasta meni ne - lootaan ne se oli ihan hirvein temppu se masinoiminen ja sitten se se ne oli semmoisia lootia niihin meni noin viisi kuusi kappaa vanhaa kappaa se oli enemmän kuin viisi litraa niin niihin meni ja no säkkiin ja sitten saunaan ja sieltä riihestä piti sitten piikojen lämmittää sauna ja sitten piti vielä mennä yhden vuorotellen saunottamaan miehet piti saunottaa mutta me Hantaipaleessa lopetettiin toisen herja tuossa - naapurissa joka olisi sen isän - isän - sen poika miten minä sanoin että se on nyt kolmas polvi jo niin me sen tytön kanssa tehtiin semmoisia vähän herjoja temppuja että silloin loppui saunotus piioilta siinä kylässä
mikäs se on tuo masinmökki
masinmökki siihen kannettiin siihen masinmökkiin siihen kannettiin ne kun puistettiin ne oljet ja ne kannettiin sinne vintille siitä lähti raput ja siellä kun ne silputtiin sitten polettilaisten piti tuota polettilaisten piti sitten kun oli polettipoikia niin kuin tuo Kalle Kauppinen jonka poika tuossa asuu nyt ihan naapurina niin se oli semmoinen viistoistavuotinen poika niin me aina pudotettiin sieltä luukusta sitten niin niiden piti huomenna kahteentoista asti sitten niin niiden piti niiden polettilaisten silputtaa sitten no - viisikymmenpäinen karja ja hevosia ja ja sitä elukkaa niin paljon oli että kuusi hevosta oli Taipaleessakin niin ne piti sitten ne ne kantaa ne ne kun kaikki ei minkäänlaista ollut muuta kuin käsikoneella pyöritettiin niitä vanhoja silppukoneita että piisasi silput hevosille ja lehmille ja kaikille semmoista työtä se oli ja huomenna kahdentoista aikana sitten sai ne polettilaiset niin ne - niille annettiin sitten voita - kahdentoista aikana ne puolitoista päivää oli se riihipäivä polettilaisilla ne pojat poikarukat saivat sitten lähteä kotiinsa kahdeltatoista ja sitten talsimaan sinne joita oli paljon mökkejä siinä Hantaipaleessa siinä oli se on nyt tyhjä - Konneveden takana Pirttimäessä oli neljä mökkiä ja Savojoella oli Savojoella oli neljä mökkiä ja Viitaniemellä neljä mökkiä ja Käpyläsaaressa ja Saukkosaaressa ja niitä mökkiä oli ja ne oli vuorotellen kun se oli viikkotyönä ennen kuin tuli tämä torpparilaki oli se surkeaa ja milloinkaan ei päässyt ennen makaamaan ennen kuin kymmeneltä ja minäkin olin neljä vuotta mutta yhtään ja aitassa makasin mutta yhtään kertaa neljältä tulin kahvinkeittoon ei kukaan herättänyt ole ikänäni ja sieltä tulin toisinaan tulin kolmen kolmatta ja puoli neljä ja ja kolmen seutuna - tuvan penkillä olin sen aikaa puoli viisi soi kello ruokakello sitten pehtori soitti ja kahvi piti olla valmis ja minä haastan sitten sen kahvinkeiton joka viikko niin keitin ison padan rukiita ja tuota sitten ne uunissa kuivattiin ja jokin papu pantiin sekaan vain ja kun minä keitin viidenkymmenen kupin pannun kun silloin työaikana ja keitin sitten vielä kahdenkymmenen kupin pannun kun ne polettilaiset ne kun tuli aina neljä viisikin mökistään sitten yhtä aikaa leikkuuaikana ja heinäaikana kun ne oli työviikot niin tuota siellä oli iso kahvimylly se on neliskanttinen oli niin kun minä jauhoin se ja jauhoin niitä ja kun ne paahdettiin sitten mutta niin pyöritettävä suuri rännäli ja - paahdettiin ne rukiit sitten kun ne uunissa se piti kuivata niin kuin nyt kuivattaisiin talkkunat mutta pellillä ja sitten pantiin muutama papu vain sekaan kun sitä ruiskahvia sinä aikana juotiin ja niin kuin tuolin istuin niin tavallinen tuolin istuin oli neliskanttinen se mylly ja siihen kun sitten se oli leveä niin jalat vain levälleen ja istumaan penkille ja se mylly kun minä pyöritin niin se pani että sussii sassii sussii sassii riks kun se kahvinpapu meni myllyyn niin se pani että riks se ja joka viikko semmoinen semmoinen saltta oli sitten no kun sitä - kolmesti päivää aamusella ja päiväsellä ja iltakahvi niin kun sitä vietiin sitten minä kannoin sitä suurta pannua sitten sinne pellolle jos ei ollut tuota jos ei ollut niin lähellä että kävivät siinä pihassa juomassa mutta pellollehan se vietiin siellä olisi mennyt talon aika mm ja sitten kun satoi oikein kovasti räntää ja lunta syksyllä niin rengit laitettiin vesomaan ojanpenkkoja minä vein kahvia isäntä saho isäntä sanoi että tulkaa ei pankaa pois kun pojat kyntivät pankaa toki pois eihän tuolla ilkeä pitää hevosia tuommoisessa räntäsateessa mutta renki sinne sopi kyllä muistan kaikki rengitkin - niinä vuosina kun minäkin olin - Otto Ville Kauppinen se on - justiin tuota ja sitten oli tuota Taavi Hult ja Aatu Sormunen ja Taavi Hult ja Aatu Sormunen ja Taavi Sormunen mm kaksi
ne oli teidän aikaan
ne oli minun aikaani olivat koko ajan renkinä ja puhui vaihtui rengit ei vaihtunut mutta minun aikanani vaihtui nyt on yksi palvelija elää sanoo että kun ne tekee valheeksi hänen puheitaan että eikä ollut viisikymmentä lehmää minä sanoin että oli mutta sitten kun tuli oikein huono vuosi niin ne hävitti että kymmenen lehmää vietiin yhtä aikaa Suonenjoelle ja härkiä semmoisia ja lahtasivat ja myivät että niin paljon karja väheni niin yksi on täällä se oli seitsemän vuotta se oli Eeva Oksanen se oli leski sekin ja yksinäinen tuolla kirkolla aina tavataan ja puhutaan lystiä vielä on tavattu nyt oltiin monta kymmentä vuotta että ei tavattu niin nyt vanhuudessa tavataan - monta kertaa - tänä keväänä kävi tyttönsä luona täällä Samulissa täällä - Kerkonkosken tien varressa niin yhteen autoon satuttiin ja kirkossa tunnettiin - kolmattakymmentä vuotta niin kirkossa tunnettiin toisemme satuttiin vierekkäin minä tunsin sen mutta se ei tuntenut minua ja siitä asti nyt on tunnettu ja ei ole enää monta nuorempi polvi on ja ne on menneet pois
te sanoitte että joudutte viemään aina niitylle kahvin oliko ne siellä niin kuin luonnonniityllä tekemässä heinää vai missä
no kyllä ne oli ne oli luonnonniittyjä heinäpeltoja oli silloin mutta vähemmän vain muuta kuin luonnonniittyjä ja viikatteella niitto viikatteet ne oli joilla niitettiin
no mitenkäs se kuivattiin se heinä
no - karhottiin ja pantiin iltasella ruolle ja aamulla ruot hajotettiin ne päivän kun oli niitoksellaan niin ne aamukasteen aikana miehet niitti ja ne iltasella ja naiset haravoi ne - haravoitiin keskelle sarkaa karholle ja iltasella ruottiin että jos yöllä sataa ja vaikka ei - sadakaan niin se karho ruko kuivaa aamusella levitettiin ja sitten päiväsellä käännettiin haravalla vielä käännettiin vasten päivään lähdetään - karho toiselta reunalta toiselle reunalle ja ne kuivui ja iltasella latoon ajoi sitten monet hevoset
ai ne hevosella kuitenkin jo ajoivat siellä
jo ajettiin - ja sitten oli tuota haasioita oli sitten semmoisilla - paremmilla heinäpelloilla pitkiä haasioita kaksipuoleisia haasioita miehet nousi sinne haasiolle ja toinen antoi ja ne haasioitiin heinähaasioita ei seipäitä ollut ne oli haasioita niin kuin nyt riukuja pantaisiin tuommoista harvaa aitaa ne oli veikeitä ne kaksipuoleiset haasiat sitten toisella puolella niin siihenhän jäi näin ikään jäi että harja tuli oli kuin niin kuin rakennuksen harja ylhäällä siellä oli haasioita ja antaja hevosilla vedätettiin heinät sitten märkänään ja pantiin haasiolle
no - olettekos te nähnyt kannettavan niitä heiniä takkavitsoilla ollenkaan
voi voi kannettu ja sapilailla olen kantanutkin metsäheinäthän kaikki kannettiin kun semmoiset ja niittyheinät niin ne kun oli siellä niin nehän kannettiin kaksi puuta niin me eukothan ne kantoi ja olen kantanut monet sapilaat päiväsellä sitten kun sattui semmoinen paikka - niin kuin nyt sattui että tuota jolloinkin että - olin minä minä harvemmin olin ulkotyössä kun se oli se päiväkeitto mm ja se se oli kauhein viikolla ja viikolla se kun oli määräkeitot sinä aikana taloissa ne oli määräkeitot isossa talossa mitä täällä oltiin se oli perunahaudikkaat ja kastike sitä sanottiin joka nyt on soosi niin sitä sanottiin perunahaudikkaita ja kastetta se oli aamusella sitten oli lihakeitto kun - syksyllä tapettiin paljon lehmä - lehmiä ja härkiä ja lampaitakin kun tapettiin Taipaleessa siinä kolmattakymmentä ne kaikki pantiin suolaan mutta se piti - liottaa se liha keitettiin sitten se ohrajauhopuuro se oli joka torstai ja semmoisellekin kun viidettäkymmenettä henkeä oli mutta minä tiedän että en polttanut pohjaan niin se oli semmoiselle - rippikoulutyttöikäiselle tytölle niin se oli kova - kova saltta se hierin se oli hierin ja sitä piti pyörittää ja sitten oli lihakeitto yhtenä päivänä päiväsellä ja nuo hernekeitto ja eli rokka keitettiin liharokka ja ei sitä ollut ei ne ollut herneitä se oli rokka liharokka ja ja muu lihakeitto sitten ja ohrajauhopuuro ja sen semmoiset ne oli vain ja piimävelli oli joka ilta - eli sitten - jos oli niin että ei keitetty piimävelliä niin se oli tuota tuotiin piimäsangot pöytään ja ne pienet - nuo tavalliset savikupit semmoiset ja sitten nuo talkkunajauhot ja se oli se ruippo sitten
mitenkäs se ruippo tehdään
ruippo tehdään ruippo tehdään sillä lailla että pannaan piimää ja siihen pannaan niitä talkkunajauhoja vain hämmennetään ja eikä siihen sen kummempaa panna ei siihen suolaa panna no väkevä piimä sehän oli sehän tehtiin niin hyvä piimä että suuret korvot oli aina piimimässä
kokkelipiimää
kokkelipiimää ja jos silloin kun kirnuttiin mutta kun sitä ei kirnuttu kuin pystykirnuna kerran viikossa kun pyhäaamuna annettiin voita pyhäaamuna ja pyhäpäivänä oli semmoiset nokkoset voita muuta kuin ohrajauhopuuron kanssa oli ja se oli useammassa kylässä niin emäntä pani silmän siihen puuroon se jakoi lautaselta että ne oli ne silmät ja puurot valmiina minä keitin puuron ja se - silmä sitten oli siinä puurossa emäntä jakoi muuta voita ei viikolla annettu ja pyhänä annettiin sitten ja lauantaina iltana annettiin ei annettu tuota vielä - Hantaipaleessa tuota voita mutta kananmuna ja me ja kun se oli niin pieni se raha minullakin ensimmäinen seitsemänkymmentäviisi markkaa vuodessa niin minä myin pehtorille joka lauantai-ilta munan ennen kastelin - suolakala - kaloja oli ja suolavettä sitä oli ehdonpäältä niin siinä kasteli ja sain kirkkorahaa viidellä pennillähän sai kaksi sillä sai kaksi tippaa eli korvapuustin tai minkä semmoisen kun kävi kirkolla niin viisi markkaa minäkin otin ensimmäisenä vuotena minä otin ensimmäisenä vuotena viisi markkaa rahaa ja sillä sain ja vielä jäi siitä rahaa sitten kun sai pumpulimekon seitsemänkymmentäviisi penniä maksoi se metri me kaikki tytöt tehtiin samanlaiset - pumpulimekot kaksikymmentäviisi penniä meni tekoon niin kun viitosesta jäi vielä seitsemänkymmentäviisi penniä sitten pitorahaa ja syksyllä kun sai se oli minun ihan koko ensimmäinen vuoteni tili niin kun sai sain seitsemänkymmentä markkaa kekrinä vanhimmasta päästä kun se oli se kekriaamu niin kun pehtori ensittäin ja sitten rengit ja sitten me kun mentiin kammariin tilille niin se oli ilonpäivä
no kuuluikos siihen talosta saatavaan palkkaan muutakin kuin se rahapalkka
no pitovaatteet että kudottiin villavaatteet että niin kuin pumpuliloimiin villalangalla ja sitten kengät ja kenkien pohjat yksipohjaiset lapikkaat ja että eihän siellä miten olisi paljasjaloinko sitä oli ja sitten - kesällä annettiin yksipohjaiset lipposet että kun lehmiä piti hakea niin niitä piti hakea sieltä ihan ne meni ihan sinne - no saa sanoa että kun soitti niin menivät sinne - kahdeksan yhdeksän jopa kymmenen kilometrin päähän sinne vuorille sinne Renssinvuorille niin sinne kun meni lehmät niin se nuori isäntä Yrjö se oli poikamies silloin niin se kun soitti ruokakello siinä oli ja oikein kovasti lehmänhakijoita kaksi lähti aina hakemaan lehmiä tuota kaksi tyttöä lähti hakemaan -- kerrallaan ne oli vuoroviikoin niin sitten piti sen tupatytönkin lähteä emäntä keitti niin lehmänhakuun ja kun päivällinen syötiin kahden aikana niin heti sitten piti lähteä lehmänhakuun kahden ja kaksi jäi sitten - toiset kaksi jäi sinne niin kun oli sikoja oli monta toistakymmentä sikaa ja vesi oli pumpattava semmoiseen siellä oli iso - suuri kattila - se oli niin suuri se kattila että - että se oli messinkikattila siinä talossa että siitä katkaistiin pois siihen sopi neljäkymmentä kaivokappaa vettä se oli kuin suuri suvonen niin siitä meni sitten - siinä oli se säiliökin niin siihen pumpattiin vettä niin talvella mutta kesällä pidettiin vain sitten muuten korvossa kun tehtiin sioille että ei sitä niin siellä oli sitten - siansyöttö ja heinänotto semmoista äpärettä ja silloin nurmiheinää ja siinä kattilassa kiehui sitten kesällä niin ja ja niin kuin talvella niin siinä kiehui se - se oli niin siellä kiehui niitä sioille sitä ruokaa sitä tarvitsi paljon ja lehmät kun vietiin sitten sinne Konneveden taakse kierrätettiin se karja kaksi oli poikia kierrättämässä kaksi tyttöjä siellä kuljettiin niin kauan lypsämässä kun lehmät tarkeni - olla tuolla lehmät tarkeni olla - ulkona ja että niin kun tuotiin sitten kotipeltoon että ne tuotiin siinä pestuupyhänä jäljestä jonnekin että sitten vaan kun ne oli semmoisia pieniä tilkkuja ne kotipuolen pellot siellä oli siellä oli niittyjä ja peltoja siellä Savojoella niin sinne kun vietiin lehmät niin ne välillä syötettiin siellä oli yksi niitty sitten se oli Kampinniitty ja sitten puolelta - kahden aikana lähdettiin sinne soutamaan lypsylle ja sitten siellä mentiin lypsylle ja kaksi kilometriä Konneveden rantaan oli se oli Savojoki niin mutta tuotiin Konneveden rantaan kannettiin maitotonkat tietää palvelijan elämän sen ja sieltä oli neljä lypsymies kun kaksi - palvelijaa tuota kolme meitä kulki yksi tyttö jäi kotiin ja joka vuosi sattui vaikka minä olin tupapuolella niin joka vuosi sattui semmoinen että ei hirvinnyt lähteä veneeseen se on se oli - Konneveden - eteläisin Pitkänpohja sinne Savojoen rantaan niin iltasella kun lypsettiin kun oli neljä tonkkaa kaksi tonkkaa tuli iltasella kaksi aamusella no ne korennolla kannettiin sieltä niityiltä ja sieltä kun siellä oli niittyjä ja sitten semmoisia lehvämaita niin ne tuotiin sinne ja sitten syötiin illallinen sieltä tuli ei oli eväät tuotiin perunasäkit siellä keitettiin ja se Eeva joka on nyt vielä tuolla se on kahdeksaskymmenes vuosi nyt se oli se oli vanhin me kaikki oltiin semmoisia rippikoulutyttöjä muut niin se nousi aamusella kolmelta kahvinkeittoon sitten se keitti siellä kahvin siellä oltiin yhdessä mökissä yötä se keitti kahvin ja niitylle lähdettiin lypsämään ja Mari Taavitsainen oli semmoinen yksinäinen nainen joka oli sieltä sitten tuota lypsymiehenä sitten ja vahtimassa kun siellä oli paljon mutahautoja että se vei niihin sanoo että ei tule elukoille vaaraa ja tuotiin ja aamusella lähdettiin ja sieltä kun tultiin niin otettiin sitten palasta ja oli vielä - kahvileipää ja kahvipannun pohja siellä - sinne meille annettiin voita vähäsenkin tehtiin voileipä ja kahvipannun pohja jos oli kun tultiin lypsyltä mökille siihen ja sieltä vain - tuotiin maito sitten aamusella taas rantaan se ne kaksi tonkkaa ja veneeseen ja kun tuuli niin kun me ei pelätty iso vene oli niin me aina laulettiin niin se honka vettä halkaisee kun kolme meitä lähti soutamaan niin sitten vuorotellen oli yksi perässä niin mutta tiesi kuohut kun ja rakot olevan niin minunkin aukesi olkapääni tässä on tänä päivänä vaikka olen kahdeksankymmenen vuoden vanha niin nyt kahdeksaskymmenes vuosi niin siinä on ne arvet kun oli kaikki ruvella olkapää ja olkapää auki semmoiset tytöt kun kantoi maitotonkat neljän ja viidenkymmenen litran tonkkia niitä oli neljä sitten - isäntä oli omassa rannassa Talokkaanlahdessa vastassa siinä kotirannassa kun se oli taipale se on Konneveden ja Hankaveden välillä oli se talo niin tuota ne kannettiin sitten isäntä oli siinä vastassa kärrillä siellä oli kiehuva vesimuuri oli karjakeittössä - tavallinen muuri jossa lämmitettiin maidot ja laskettiin ne maidot separoitiin ja sioille otettiin heiniä ja ja kaikkea siellä semmoista ja koneastiat ja maitotonkat tiskattiin ja ne tiskattiin hyvästi semmoista soodaa oli se mitä käytettiin sitten sitä sanottiin soodaksi se oli semmoista valkeata jauhetta joka oli sen ajan puhdistusta ja puhtaat olivat ja tuota niin sitten taas syötiin päivällinen kahden aikana ja taas soutamaan honka vettä halkaisee sitten ei ollut lastia
olitteko te yötä aina siellä laitumilla
ei me oltu me oltiin siellä - siinä torpassa yötä siellä kun - joita siellä oli - siellä oli neljä niitä Savojoella niitä mökkejä niin
ja ja niissä olitte öitä
siellä oltiin yksi oli se oli Puranen jossa yötä oltiin ja joskus oltiin Kauppisessa mutta kun miten nyt sattui mutta Purasessa me enimmän oltiin yötä ja kyllä se oli kummaa jos ajattelisi nykyajan tytöt että pannaan semmoisia tonkkia kantamaan
no se kaikki maito käytettiin kotona aina että taisi siinä talossa että ei viety meijeriin siitä
no eihän silloin meijeri se kerma vietiin meijeriin Rautalammin kirkolle meijeriin yksi kirnusi vain pystykirnussa kirnuttiin ja mikä hauskan tapaus oli minun kohdallani kun se oli sitten tupatytön kirnuaminen ja minä - kirnusin niin tuotiin sitten Riuttalan talosta nuori emäntä niin se sanoi kyllä minä kirnuan ensi kerran se sanoi että kyllä minä lähden lypsämään että mene sinä minun - leninkiäni pesemään mutta siitä lypsystä ei tullut mitään kun se kyynärpäistä tippuikin se maito pois se kävi koulua Kuopiossa ne oli Kalle Jalkasen tyttöjä ne kävi koulua Kuopiossa ja - ei kuitenkaan valmistunut miksikään minun aikanani tuotiin ja kolme päivää niitä häitä tanssittiin mm ja se tuota sitten se - lähti kirnuamaan niin ja emäntä sairasti vielä se vanha emäntä niin minä sanoin että - tuleekohan tuosta mitään kyllä minä olen Riuttalassa kirnunnut se oli pienempiä taloja kyllä niin ja se meni kirnuamaan ja se kaatoi sen kirnun
no se oli iso vahinko
se no se olihan eihän se nyt niin joitain voikilojahan siinä meni se kaatoi sen kirnun että mutta sattui entistä voita ja sinä päivänä kun kirnuttiin oli se nyt perjantai tai lauantai niin emäntä antoi aina sitten meille -- kahviteevadille voita sinne ja kun tehtiin rieskoja niin aina sanoi rengit että nyt on taas piiat - ollut kirniäisillä sitä sanottiin kirniäisiksi se aina antoi piioille niin emäntä antoi me tykättiin siinä oli sitten hyvä talo niin se tuota - pani sinne voita ja me siellä sitten meijerissä syötiin niin - eihän meillä nälkä ollut kahden aikana kun me päivällä saatiin kirniäiset me pantiin hyvää kirnupiimää ja kokkelia ja jopa eli nuorta maitoakin sieltä me käytiin piiat mutta rengit ei saanut
oliko ne kun te sanoitte että kolme päivää niitä häitä tanssittiin niin iso - isot häät koko pitäjäkö siellä oli
no kun se on Jalkasen suku iso sitä on paljon niin kun niitä kaikki mitä ne kaksinkertaisia aittoja oli oli emännän aitat oli - piioilla oli rengeillä niin koko renssistä kerättiin niitä niitä niitä niitä niitä makuuvaatteita ja niitä oli siinä talossa paljon ja kun ne kerääntyi ja silloin oli semmoinen pikkuinen laiva Rautalammin kirkolta ja tuota se nyt on kymmenen kilometriä Hankavettä niin kun ne kesken syönnin ajoi sielläkin ja ja ja niitä oli se oli - sen sai sanoa sitä oli Helsinkiä myöten se on Jalkasen suku on niin suurta ja sitten --- naapurit ja kaikki siitä niin ne söi ja tanssi ja makasivat yöllä ja aamulla uudestaan ja - kolmantena päivänä ne sitten kuitenkin hävisi niin vanha isäntä sanoi että ei tuommoista - olisi tuommoista luranssia olisi sitten ennen kuin ne oli ne ihmisten talollisten lakanat sieltä pesty ja tusinoittain oli omiakin kun ne oli ne kaukaiset vieraat yötä ja toiset kävi sukulaisissa siellä naapureissa ja me sitten piiat ja rengit oltiin navetan päällä pehkuissa maattiin ja olihan siellä sitä nostoa kansaa joka ei ollut herrasväkeä muitakin pantiin hevosenloimia sinne ja mitäpähän sattui
no se oli kesäiseen aikaan ne häät niinkö
ne oli juhannuksena joo
no lämminhän silloin oli
lämmin silloin oli silloin tarkeni siellä olla ja sitten emäntä se - minä olin sairaalassa se oli -- ei se sairaalassa mutta kotona oli se vanha emäntä niin kun se tuotiin se Aino oli niin nuori ja koulua käynyt niin se sanoi sitten että minä keitänkin nyt ja se johonkin minut laittoi sitten tyttösen nyt johonkin laittoi siinä - että mennä nyt sinne tekemään ja minähän annoin aamiaisen keittää se oli pistänytkin kurria sitten siihen pataan ja se oli keittänyt ruisjauhosta velliä vanha isäntä sanoi niin ja kun se oli sen pöydän mutta silloin ei ollut polettilaisia ei ollut kuin se tavallinen sakki neljä renkiä ja kaksi päiväläistä niin että kuusi miestä ja sitten vakituisia oli siinä kaksi vanhaa miestä jotka oli aina työssä Ville Manunen ja mikä annapas sen eukko oli aina mikäs se nyt olikaan olisi se niin mukava muistaa Joel Häkkinen niin ne oli töissä ja se Mari Häkkinen oli aina piian sijaisena sitten niitä tuli niitä eukkoja niin ne oli vanhoja työmiehiä ne oli aina työssä melkein siinä ja ja tuota niin sitten niin se oli keittänyt sen vellin ja ruisjauhosta kurria ja se oli palanut pohjaan niin ne oli ne keltaiset kannet siihen kuortuneet kun me - tultiin sitten silloin se oli semmoista kun juhannus oli se oli semmoista syyskesäpuolta niin vanha isäntä sanoi että kun meillä on tyttö sitä varten että ja niin kauan kun on niin se se pitää hierimen - kädessään kiinni ja se vei se se oli ainut keitto minun aikana sitten minä silloin syksyllä lähdin pois mm mm niin sitä oli monenlaista
no mitenkäs se piimävelli miten te sen teitte
se - se keitetään me keitettiin tässä siitä ei ole nyt kuoli tuo Eetla Minkkinen kun tuossa Tahvolassa oltiin niin me keitettiin aina hapanrokkaa ja piimävelli ja ja piimärokka se pannaan vettä pataan ja siihen ruisjauhosta keitetään velli ja siihen pannaan se suola ja niin kuin velli aina keitetään ja sitten siihen pannaan kokkelipiimää voisin nyt sanoa se on padan suuruuden mukaan että siinä nyt oli aika paljon semmoinen semmoisen pienen tavallisen nyt jos nyt kahdeksan hengen perheeseen niin semmoinen aika kokoinen iso puutuoppi jossa oli kaksi korvainta tuopillahan sitä kannettiin piimää niin se oli vain se tuoppi vielä kun minäkin menin Hantaipaleeseen niin oli se puutuoppi kaksikorvaiset toinen oli rengillä ja toinen piioilla mm että ei ollut kuin kaksi sitten päiväläisillä mutta ei ollut kuin yhden vuoden enää minun aikanani sitten oli tuotiin sangolla piimä ja mukit nuo emali semmoiset läkkimukit oli ja sangolla piimä ja siihen semmoinen - varsikauha semmoinen ostokauha että ei puukauha eikähän se olisi siitä mennytkään mutta sitä ennen niin siihen asti niin kun me Vanhassakin Talossa kun minä jo kävin pyykillä ja lypsyllä ja ennen kahtatoista vuottani kun olin jo piikojen sijaisena minä olen lypsänyt pienestä tytöstä asti ja niin ne lypsi ennen muutkin kaikki niin tuossa on nyt se on nyt ihan kohta se täyttää sata vuotta tuossa tuo Hilda Koipiniemi Hilda niin tuota se minä vielä talutin kun Lintunen kuoli tässä jokunen vuosi meidän rovasti niin se oli sanoi kyllä se luoja minulle taluttajan etsii kun tuli haudalle niin lähti hautajaisiin kun eivät olisi laskenut ja lähti linjaa vain ja minä talutin niin sekin kun oli piikana kun minä olin pieni tyttö Vanhassa Talossa niin kun se lähti jolloinkin käymään kotonaan niin eli kirkolla jos lähti kirkolla käymään viikolla niin piti olla sijoillinen niin minä olin lypsämässä jo ennen kahtatoista vuotta ja maito lähti niin niin siinä oli kanssa viisikymmentä tuossa vanhassa talossa Kurkilammilla josta jonka talon maalta - oli ne mökit siinä oli seitsemän mökkiä yhdessä nipussa ja ne kaikki hävisi silloin pois kun se tuli se se se semmoinen aika että ne niitä - häädettiin - ne köyhät sai lähteä kävelemään
karkotettiin
- niin joilla ei ollut omaa ostettua niin ne oli sitten noita puulaakin taloja Peuralla ja Kymillä ja Iisvedellä niitähän oli mikähän mihinkin pääsi asumaan sitten
no tuota siitä kirkolle menosta vielä niin kun te kävelitte täältä Kerkonkoskelta yleensä kävelemällä mentiin kirkolle niin tulikos niitä vesiä myöten kirkkoveneillä kanssa
tuli tuli paljon niitähän täältä Pohjois-Konneveden eli täältä tuli niin niitä tuli - kirkkoveneitä ja ne tuli Haapalahteen on se on tässä Haapasalmen kohdalla en ole käynyt sitten kuin lapsena seitsemän kilometriä on kirkolle vielä Haapalahdesta siinä oli niitä suuria kirkkoveneitä Rautalammin museon pihassa oli yksi mutta ei ole ihan niitä suuria kahdestatoista kuuteentoista - soudut että kahdettoista hangat ja kuudettoista hangat niin yksi on vielä tuolla museossa niitähän tuli ja kun niitä tuli helluntailauantaina kun minäkin olin pieni tyttö niin kun me mentiin kirkkoon kun meidän mummo joka lauantai lähti kirkkoon ja joka pyhä niin niin tuota Haapalahteen ne souti veneellä niin nuoria tyttöjä vanhoja ihmisiä ne nauroi kun ne kaksihangassa souti ja mekin soudettiin aina kun oli tyyni ilma niin Haapalahteen vaikka ei ollut kuin kaksitoista kilometriä kuusi kilometriä soudettiin niin siellä mutta kun siellä oli niitä isoja veneitä niin sitten ne kulki niin ne sitten ne sieppasi siellä oli siellä oli nyyttiä siellä kokassa ja joka kohdassa ne oli ne kirkkovaatteet ne - kyllä kun vain alusvaatteet oli mutta ne oli ne sitten vasta pantiin tuossa Kotilaisen kalliolla jos on nyt se autoilija - joka kääntyy sitä tienhaarasta ja siinä on nytkin se Kotilainen niin jossa on se Savonmatkat niin siinä kalliolla siinä sitä sitten siellä oli joukkoa sitten kun pantiin he pani päälleen sitten alushameet oli niin ne huivit päähän ja kirkkonutut ja kirkkohameet päälle ja kengät jalkaan ja niin pois päin ne oli kengät nauhoistaan käsissä kiinni kädessään kantoivat kuka sitä nyt kirkkoon kulki sinä aikana kenkä jalassa ei toki
no eikö milloinkaan niin kuin myrskytuuli yllättänyt että olisivat joutuneet ne veneet vaaraan siellä
no eipäs tullut ei minun muistini aikaan ei ole - tullut milloinkaan että olisi muuta muistia muuta kuin se Konnekoskessa minä en ole ollut vielä syntynyt en muista kun minun mummoni se nyt kuoli kaksikymmentäseitsemän niin se on ollut kirkossa silloin kun se tähän Konnekoskeen hukkui ne seitsemäntoista yksi vanha mummo oli sanonut kirkossa minä en lähde siihen veneeseen ja justiin kerkisi Haapasalmen kohdalle Rautalammin kirkolta Jyväskylän tietä niin siinä on se Haapasalmen tila sehän on pieninä tiloina se oli hirveän suuri tila niin se oli sanonut että minä en lähde siihen kirkkoveneeseen ja se jäi siitä kirkkoveneestä pois ja justiin Haapasalmen luokse käveli niin silloin toivat ja siihen Haapasalmeen niitä ruumiita kun niitä Konnekoskeen se --- pouhusi niin kovasti oli minä olin lapsenlikkana jo silloin pienenä ihan pienenä tyttönä siellä Konnekosken rannassa Häkärälahdessa nyt sattui sairaalassa tässä joku viikko niin sattui semmoinen mies se on niitä serkkuja niin joka ei tuntenut minua niin minä sanoi ettekö ole Häkärälahden Eemeli ja tuossa Koipiniemessä on yksi niitä poikia minä oli sitten niillä lapsenlikkana jo ennen kahtatoista vuotta - kesällä niin ei siinä sattunut minkäänlaisia muuta kun se oli sillä lailla kun oli perämies se ei ollut mela se oli semmoinen perä joka piti ja siinä on jyrkkä kallio näin ikään se kahden kilometrin päähän kuului ihan selvästi se pauhina kun Konnekoski pauhusi ja tuota se oli sitten niin ne ne nuoret niin ne hyppäsi kaikki sitten kokkaan ja sepä ei perämies jaksanut pitää ja se kokka löi siihen kallioon ja ne oli kaikki koskessa ja eikä ole mitään kuin yksi Jere Närhi se oli nyt kun minä Juhannusmäellä olin ensimmäisessä paikassa niin niin tuota vakituisessa - vuosipaikassa niin se tuota kapalolapsena saivat sieltä kilometrin päästä se ei vielä mennyt kun se oli kapalolapsi niin se saivat sieltä ja sen Jere Närhen muistan se oli elävänä vanhaksi eli ja se pelastui ainoastaan siitä on laulukin pitkä laulu mutta mummo muisti ja - me lapsena osattiin se mutta en minä nyt muista enää sitä kun se lauloi siinä oli vielä että eivät tienneet kirkossa että ollaan Konnekoskessa seitsemäntoista sielua ruumiista eronsa otti siitä alusta on ne ja mutta se oli pitkä laulu siinä ja se vene hukkunut on vain ei niille tullut mitään